Yigua pita sepuetre amojanga boroaiu re esa jokua oipota jei tumpa ara kae ua ou yabe ivipe jae omano yandere jaema jokuae juwi opiyere yaikua ranbueve pita jeko, tuwi jaema jae iporoaiu jarebi jae uesauka jokope, boronbuete jare iporoparareko